Au tu au- au ḡegu bailojikol fada tu ḡia tu riḡo tarimana okei au ḡegu bailojikol mada tu simbu benamo au sinagu ḡena lekeai asi a baregoto au tamagu ḡena lekeai a baregoto be au tamagu tu tamagu kakana tari <hesitation> ḡena bradas tu lualua sena ta tu gabu manaḡai e tanuni ta tu vanuḡai e tanuni bena mai vanuḡa dagarana tu ḡia natuna merori ḡutuma ḡia natuna merori siks kavana benamo au tu bailojikoli au ḡegu femili nuḡanai ḡai tarim au tarigu merona sebona bona tobagu lualua senaḡina au tamagu au keiguai au tamagu e maseto taimi nai au tu leit sere isaiah na e nari baregoguto benamo au ḡegu bailojikol mada bona au tamagu kakana tauna naturi bona au tarigu korikoriri moḡeri ḡesi tu sins au- au leit sere isaiah na enari baregoguto neganai au tu ai bikeim pat of ḡia ḡeri au tu ḡia ḡena femili nuḡanai a baregoto Benamo gia kamasi ge tanutogoi kamasi ge maguritogoi korana greid wan iagomato mu ini bama tarima baregona o haroro ai bama laka toga maiga tu au tu mai sere isaiah femiliai a baregoto be au nega gutuma au tamagu gena lekeai tu asi gave kako gutumani asi ga tanutago gutumani bona au tarigu korikoriri maki asi ga ve lakavini gutumani korana au tu ilau ai a baregoto bene. Benamo au tarigu maigeri kekei tu nega gutuma tu gegu tanu garori mabari nugariai tu a tugamagirini korana mo lala dainai o au gegu mai kasens lekenai tu au tamagu barana natuna maigeri tu asi gave kakoni korana gia geri gia geri tanu magurina kota ilau gia tu ma vevagivevagi ribari vanuga nuganai guru ge vei gutumani benamo au ilau ai a baregoto be au tu dia mogesina a baregoto enabe ga niuniu to goi o maguri lakavari tari sina tama na asi ge ura to veigari ga veito senagi end of da dei tug a tanu namonamo to goi Bona gave laka vinitogoi bona gena namo ta tu a e nariguto tarima tu vada e nari ginikau gini kauguto skul gegu skul fi e pei togoi gegu uniform bas fea gegu lans vada au tamagu korikoriai a vaga iagoato bona sinagu korikoriai a vaga iagorito be nega gutuma au tarikakagu bona gegu kasens gesi maki asi ga- asi gave laka vini gutumani asi ga guruga guruga gutumani gia geri ai as a iago gutuman tarikakagu senagi au mo ba kiragia kavana au tu ilau ai a baregoto bene. Mo ilau ai a baregoto gena maguri tu ilau den au gegu femili ge tanuni bailogiko femili ge tanuni magurina dainai benamo gai ma fakama au nega gutuma gia asi a vaga gurugarini nega gutuma gia na ge tanuni maguriri asi a iaku iagirini nega gutuma au maki au ini toma bama aroro kara vei au tarikakagu gesi asi gave kako gutumani tu asi ge rakagitaguni mai dagi bama gabia nuganai asi ge rakagitaguni mai ge nari baregoguto na tu natugu maki ge naririni iven bama barego maki logo ge nariguni ini aroroai maki logo ge sapotiguni okei mai au tarikakagu korikorina tu Nega sebori sebori ge gena namoni taimiriai au ge gitaguni asigina benamo au ainai a baregoto monai kekei mo a tanuni ma natugu gesi ma ma garagogu toma tubugu sebona benamo ga tanuni gait u mo femili ai ga rakatogato benamo monai mo ga tanuni ga magurini benamo au tu femili varigunai ba iago senagi au ges ga maguri vegogoto dagarari tu logo a tugamarini bona logo gar aka vevinini benamo logo ga guruga vevinini